<hesitation> ɛkuɛtune welu unuka, ɔtala nua yovoani suɛ ;yovoanii ataniɛkuyo welunukuea, ɔtabiasali. Bua kumuru yovoani atanuɛkʋ welunukue ɔnidu mua, mɛɛ wuayɔ mɛ laowelenuku. Mɛ unayɔɛ unaʒɔɛ nu itsudƶi itsudzi, ɛbayɔɛla yo wele unuku. Mu yovosuɛ ɔniduyɛ la mɛ unayɔ awusuɛ e itsudzi laku une tsukuma, mɛ unayɔɛ lao suwu unuku. Adu ɔdu aduɛlʋɛlʋɛlʋɛlʋ, itsudzi mi adu ɛlʋɛlʋɛlʋ Abu kuwufɔnedzi; ɛdɔk muu yovosuwani du takɔla. mɛ unayɔ itsudzi la kube wele unuku ɣ itsudziani mua adu ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ ɛlʋ.